ഭ്രജില് സമ്സ്ക്രുതി അനേക ജഥിയഥല കലൈകഥോ രന്ഗു രന്ഗുലോ ഗ ഉന്തുന്ധി ഭ്ഹശ മര്യു മഥമ്, അധിഗര ഭ്ഹശ, പോര്തുഗുഏസേ, ഛ്ഹ്രിസ്തിഅന് മഥമ് ഉക്ക്യന്ഗ കേതലിക് വിശ്വസമ് ഏക്പഗ ഉന്തുന്ധി സന്ഗീതമ് മര്യു ന്രുഥ്യമ്, സമ്പ്രദയ, സമ്ബ, ഭസോനവ മര്യു കപയോര പ്രയോഗ മര്തിഅല് അര്ത് കലൈക പ്രഛുരേ തോ ഉന്നൈ അഹരമ് ഫിജോഇദ പവ്ദി കേജോ ഭ്രേഅദ്സ് പ്രസിദ്ധി മൈനവി ക്രീദലു ശുബ്ബല്। ഭ്രജിലിഅന്ല ഗുന്ദലോ പ്രത്യഗ സനമ് കലഗി। ഉന്ധി പന്ദുഗലു രിഓ ദേ ജനേഇരോ കേഅര്നിവല്। പ്രപന്ഛ പ്രസിദ്ധ മൈന വേദുക।